Ni-ni queity nandia runche, per gundie packa rcaza gunche ni ná ra sushi-sushi nii ni na th comida ni rchigala, cun ni na sth comi ni ná, xina rackche pa moly chi moly-moly gi xina, tipias nani laboriosias na stalias ni rineen chi stalias procedimiento rineen.